Se ko'ko ye pira model. ko'ko dudu, ko'ko biasa, wo ko'ko lehoren. yo sa- sa nyaku se paling sedap remean se pa siwon di se ko'ko biasa. ka pa ko'ko dudu tariis mangko daging merah. tan sa kebiasaan ku sama siwo se- se ko'ko ye ya ketare katen wa arti wa memang musi ingka ampe sera make werong, wo sera wir wiren peendon dingka toyo berong ti pendoon ta winean umpan sera munte pe keinengka wosei kepaan wange we sera inkaan. yo san kita mina bedaan kare ne- kareine senang senoka. senang senoka sera musi sembayang ngampe tesa kita ya pokoknya dalam nama yesus man aimo serine taan nois ko'ko yei. anitu s <hesitation> sinewo mange udout ti pede dede dan sia peendon wud wud na gampang rimean peendon. tui denedolako wo tu paendon nom wud wud na tan sa sya kine wud wuddan no u waya u sio wud wud na ti sa nyaku ma ola se ko'ko doan nitu- ni tu pa anu pamelingku pe u- u napi woi tu pararanku peendon um wud wud na rintek memang melaung satu minalaung ngo Awis ni tu tu tare sera sia sia weanku muunte. wo tu tare ku sia pekangen ku sa sia sinenbeng ngo nendo mo wiam poot nai yei, tan ni tu nenaan um kete wia roro ni tu ti pa pel pelen tu tare endon. satu bahasa ni nene sya ni tu u empedal yo nitu sedap remea maringut ngut satu pakanen. wo nitu sa sia anu satu mina bersi mo mine sembeng ngo otia sia tok token no. sia pi tinok tu kwa nge rintek. tan ta mo telos ta rintek sa rintek dei motolos sai e tu i ka kalekedankot e laku sa menae ru ramo, dei motolo sedap. paling gaga tu memang agak toro pedang pakeke keongan dein do yo. tan sebelum itu siniwon mo um rampa rampa nitu. yo rampa rampa nitu toyo mayo. um barisa mantu un deniknang kokuru wo un sarimbata wo u- wou <hesitation> barisa wo dedamut, dedamut dedamut <hesitation> dedamut rundang ti'i wo kapa dedamut batang ti'i ni tuman u we. wo tu taan sinoi so siwoi sowoyoi rintek tu satu mine rintek ko watu we mo lako- si we mo lako uda geng tinetok mungku weiti satu tinoktok kodaan itu Satu eleken wae do e som demek mo pa pinean nanu, wo tu me lako rampa rampa. tan memang lebe sedap tu sape wala ko dana. ta lebe sedap rimean tu satu wialako dana kerengan dana siniwoti. wotu pengento ngentoen pengayo ngayoon- pengayo ngayoon ta wea lako katu umpa empa lebe pa sedap nitu u nasin, wo u royko, ka pa masako, kapa vitsin. lelekmo enkepaat gami sema siwo de tulos ure tu. nitu kurang lebi ma skitar lima belas menit ka pa do mo lako tu satu jam. siap wine demek mu tan nitu kan pemea meanan satu pinaan nantamo sedap po, tan satu paling gaga sais ka wuwitu pati peanan nge kas wuiyes satu u nasi toro mu, teintukan bumbu laen ni tu toromo ha toro mo angkaten anitumoyo kemi kuman